Nak goꞌb sdzënma xloꞌb lën yu ic̲h̲olda goꞌb sdzënma xloꞌb lën yu idop basur dop gak mbi lën yu, gak mbi idop basur xki, iloꞌbu lëꞌwu gak mbi ic̲h̲olda goꞌb sënma.